غسل الأسنان بطريقة سهلة هي اولًا خذ الفرشاة والمعجون رطب الفرشاة بشوية ميه <hesitation> وضع معجون عليها وقم بغسل الاسنان ابدأ من السطح الخارجي و <hesitation> لحد الداخلي بعدين الأجناب انتقل للسطح الداخلي بنفس الطريقة اغسل السطح العلوي للأسنان المهم استمر عليها دقائق.